ⵏⵀⴰⵇⴰⵙ ⵏⵉⴰ ⴰⵙⴰⵙ ⵏⵉⵣⵓ ⴳⴰⵎⵉⵔ ⴷⴳⴰⵔⴰ ⵍoⵓⵏ ⵡⴰ ⵀⴰⵇⵇⴰ ⵡⴰ ⵏ. ⵀⴷⵉⴽ ⵜ'ⵓⵇⵜⴰⵎⴻⴷⴰⵏ ⵜ'ⴽⵉⵏⵏⴰⴰⵙ ⵜ'ⴰⵍⴰⵔⴰⴰⵙ ⵎⵡⴻⴻⵎ. ⵀⵔⴻⵜ ⵏⴰⵏⴰ ⴱⴰⴽⴽⴰ ⴷⴳⴰⵙ.